Gne sakafo nohaniko farany zashy da vary miaro laoky, e lao- vary zashy da vary zay gn'anaragny, fa e laoka zashy da naniko saramaso miaro hegna izy ky ,da ni- nandrahoiko zagny hegna, da nandrahoiko e saramaso, fa izy da mety akoa raha ampiharasa handrahoy indreo roy.